كل واحد ربي إيش كاتب له في الدنيا هذي ما فميش هذي أنا اشي نحب أنا مصيري نحاوله بيدي لا لا اللي عطاني ربي هيك هو هو رأوه فمه هكا شوية بالمخ هكا لازم الانسان يحدد مصيره بصحيح لكن مينجمش اللي يعطاهولك ربي القدر هيكا هو.